Ku nende dzinyama mubulimo, mudimo, zingali dzya ndalala dzya lugano. Ku nende inzofu, inzofu neingali mno, najilala mu game park. Mutsinyama tsivikwanga. Kandi imboga kandi ilimo khandi ingali. Imboga inamwa ku eng’ombe, no kunene muno. Kwenoko no okuhenga ne kwicha woli onyela kweluga kunyela kukumala zingafu. Etwiga nayo ne inene indambii, yeneyo ejendaa <hesitation> ne indambi khutsinyama tsindi tsyasi no henga khandi yinyama yindi enyama ombu eeeh enini, imboga heyo yi nende kusura kundi kuvi lakini najilola mwene ne yitsa wali kenyaka wiruke ku nende yindi nayo ilangwanga kifwaru, kifaro nancho ki no otwika amberi yaha ni yidza woli onyela wekunya nekupita imbiro. Nizyo dzinyama zingali. Nazilola mugamopark mwaka kwavwa.